Mala ekola egasi yo kushila ekibigabigi, khibigabigi ni egasi endahi sana, sichiraa obukaa asubuhi halafu otzie kubarabara ohenze abandu bo kuginga wakonyala mundu wo kuginga otangu, kie nogutaga otzie wozia kandi uzi onyole oundi kandi amuginge, kandi otzia wozia kandi onyoli ound okuginge ound, akukubiliko esimo otzie omumbugure oshiri wa yinja kandi wurane gasi ye kibigabiga ne egasi indahi sana sichira engoonyaaa sana, mbae na abana, mb no omukali egiliza abana abanje somi na abana bange. Ndagola kho mulimi. Omulimi tsa mlala mdi, ndayombolekhamo inyumba ndala halafu ndolaa negasi indahi sana ligilaa emala ekolaa, amanyama na abandu bandi bonyingi sana ni chigila kali nonyole omundu huyu ndi, onyala huyu nomujaluo amabakhora mmbo. Mmanyane nnaye abe murina wawo ogendeko kandi odukiku obundu handi onyoleke ohundi amaleko akubola abanandi nanyolako omumadi kandi abiko omulina hoho gandi kumugangangi kandi agenda lidiku lindu unyoleke binadamu kuli omusebi kandi maabeko mulina hoho kandi mugingangi mugalale kugasi yene hiyo kandi otzizaa. Eyasi yo khugendo si egasi yukhulkala abundu halala dabe kandi eyasi ino nokaraa ong’ang’ana na abandu abanyingi, sasa uakanga bulidiku na abandu lugano ne lugano, khandi na abandu kutura yale ne yale omundu akoraa okushiliku omundu wabwe wabuse anyala kuiba kandi eldoret ila wamanyiku dabe kenyeka kumanyika eldoret ila pengine ni mmilima indangu ila ndiyo nomba mmilima gati kabisa. Ama kandi mundu agushiliku kandi gut kisumu oshie ololeku obabusha shia bakolaa, shia bamenyi. Sasa ndoraa ni egasi endahi kasi yaingonya sana. Yakira ndamanyana na abandu abanyinji sana kandi yajira nimba ne ishisendi tzia kurora amaisha kanje kazizaa ena tawe, kandi emara ekorako egasi yobukulima mala nimako amaduma, kumenyaa aundi mulima jibeeku mala kvenyaku tsisendi makukudisha mirima isnangwa kutzie kurime kurimzko amaduma kulimiko ezinyutza, mandagaku omutere babolaa umulere ni kwa abalogos halafu mala endagaks emili milulu nijia barugor, malo ndagaku kandi tzisaya ndoyako nelikubi, maa ndakataya ndio manzioks gandi nyusia kusokoni, nyolaku tsisenti gandi. Mara abana banja school fees. Halafu nziaku gandi mbiliki abina banije tzinguza bakhe kushira abana babe bachie khuliako halafu kandi ndakanima amaduma, amaduma amanji mala ngulitzaks mbaku na tsisinzi ni findi ngulakhu egasi yanje. Sasa egasi ya bulimi gandi na gasi endah sana. kali ekangaa abandu bulahi. Onyala ta kezinyutza, olie kizungutza, olie tzingutza tzindah. Khuli litsiza, likubi etzisaga onyala wagalia obula tzabulah, ombili kugamala tza